Ncheya tejna lud chan- chan kes mbesxa jwa'n, jwa'na nryo lex za nryo lad baka neo naya mbes ncheya mbesxa kes nzo la kosta o kes del balle per nayana pur kes tija' jwez porke nbela di'-di' tient nabi'ba ndixa benta ngoxey leney jwa'na nak kes nayana, mbay mas nera zera ndoxkuapxa xa kespa nabay naza re men po tiempa nkenumen <hesitation> thi zi- zi bakmena nda vakmen bezerna zera tya nryo- nryo, nryo lex lad vakza, tyaza ngoxa thi bes yal ngox ngo' bezer ze tuxni ze nerla xa ngo- ngo lex jwa'na ndyoxkuaxa kes nchaxa jwa'na zyasa ndyoxkuaxana jwa'na jwa'n mas buena zera, tobxey lo ki' lyabana ngolo mne mer roaga ndob blaba <hesitation> aa kox limuna yekney na zya za nlay- nlay kesna ndobe nitna nchan kesza, ngolo mne jwa'na zera pues xox nit ta kozaxa nit o guxa kuan linuxa nit mbay na le ze kotexa kes ta mbyan xana' jwa'na jwa'n koxa este to'xa to'xa kon lo yez na yo teda za naba jwa'na kes jwa'na kespa za jwa'na ndye zebay mbay, naya nde re kes per nea nzoy gab ngo- ngo klorona na kloro ndiey per kuan limen thib nchamena ndobmen ya- ya thi bes na yozata jwa'n ya'i jwa'na nday, jwa'na tejna loo.